Lo lana siva nap no pausege lo usige alan ina pasal usigiman nasiva manang lo kalkalum tatanik na kalume mano siva akamus niu aikn ga kalagal ga kalum go nok put lo laman lo kono nuk leu elai lo lana paspasal ekeng no siva inang lakman sakai esa akalume non akamus no rot kalkalum laman lo kono nuk leu elai lo lana paspasal ekeng no siva inang lakman sakai esa akalume non akamus lo rot kalkalum laman goi matut ga wogi lana siva gal kalum ro walo kalkalum tana mano no lo kata siva ina ima ekeng ina kalume. Po nuk tatut ekeng nuk puat tu sege a salan lak- lak- lak a sa no kalume manang non nuk sinuk lo rot no kaseng ra rot mana loi ramat ga sang usege gara kalapang ga iasere manot ro lo lana gare siva e lana kare taun vivilai na noli alum mana non katasiva ina rik noli siva ri gima rik kalume sotot mahot gi sang lo lana siva egi wogi kari nonol gi nia lo kari nonol gi mas pasal usege ari imang ekeng ina kalume. Nok kalume ega nowa sang <hesitation> sang ri ga tokon nok tang pana pok nok toi ang pana dorum manutakamus a vivilai ga sang aro usige dorum manu takamus a vivilai ga sang aro usige akalkalumai ina siva akamus <hesitation> ina lo lana siva ina ne kalumari sotot a non gi pasal usege nuk go kalumari sotot a non gi pasal aunenge sukas na kalume minang tana ekeng <hesitation> ekeng lo kari siva nok kalume minang tara <hesitation> vivilai tana non kalkalum tatari kari paspasalan mano takamus a pok <hesitation> kalum manag tari <hesitation> laklak kanung tanang la lavu sang sure <hesitation> ga rawaira pana kain sivareng ina akorol kalume akara <hesitation> lakatong aro <hesitation> sotot gi min sang usege akalkalume in siva man a man a siva akamus ga inang lolu no ga pan nusege no kalume inang manu takamus lo lana lo minang aro go usege <hesitation> e laklak galung ganu minang ainu auna ga no gi pausege arga minang kulu lana kalkalmi te tana non lo lana siva akamus. A kare kaluman generi panana sure lo vana mana wa peking inge sure ina kalume kara mas pasal usege sotot lo lana siva anongi kalume rimas usege akau la mana gun loloana kari tangintol. Aunenge ina kalapang tana mane siva ga otiarana na rega tanginton ina gara mas kalume so lana siva lo lana komuniti lo lana sinsinuk tatanun. A u rege mas kalapang pana sotot gimin sang non riga minang aro gina kara pausege akaulo aro kalum kaila sotot karai min lasingilo lana ara siva akamus. Aurenge ekeng surek no kalum o pana manu takamus oro pausol lo lana siva lo kalume ga hot lo waiagah kare lo wana mana pakamus lo lana siva mas pausege.